<noise> <hesitation> Miresaka asa ndraiky alôha ,anisan'ilay tiako, tsy oe resaka kamagno no mahatônga zaho te ahazo fa le mipetraka, io môa zany, nisafidy manôkana zaho amin'ny resaka ôhatra, resaka ôhatra amin'ny informatique, tsy dia misy asa vatagna lôatra zagny amin'io fô saigny fôana satria zah magniry amin'ny resaka firôboroboan'ny, amin'ny fivoaran'gny tekinolojia amin'izao, de ary antegnaiko kôa, tsy ijally amin'ny resaka hoe sehatry asa zagny, no mahatônga zaho tia resaka <hesitation> asa misehatra amin'ny informatique .De avy akeo koa izy tsy de, tsy de mampiasagna vatagna be mankôry zegny eh, zeigny le mahatônga aho tia azy.